مچھلی نوں فریزر وِچ رکھ کے کِنّہ سمہ تازہ رہ سکدی ہے، ایہ فریزر دے ٹیمپریچر اتے مچھلی دی قسم تے نربھر کردا ہے۔ پہلا، مچھلی نوں صاف کرکے پلاسٹک فریزنگ بیگ جا ویکیوم سیلڈ پیک وِچ رکھو۔ برف دے کان جا ہوا نال سمپرک کٹ ہووے تاں مچھلی بہتر تازہ رہندی ہے۔ دوُجا، جے مچھلی نوں لمّے سمے فریز کیتا ہے، اٹھاؤن توں پہلا فریج وِچ ہولی ہولی ڈیفروسٹ کرو۔ اچھے طریقے نال پیک کِتی مچھلی فریزر وِچ کئی مہینے تک رہ سکدی ہے۔